Et saiaq nii eräello ku ka tüüello, sis tulõgi tetäq konkreetseq plaaniq hindäle. Näütüses pandagi aigo kõrvalõ kodotsidõs tegevüisis, <hesitation> ja mitte hindäle liiga pall'o kohustuisi võttaq.